أتمنى لو كان عندي مهارة تعلم اللغات بسهولة، لأن اللغات تفتح لك أبواب جديدة بتخليك تتواصل مع ناس مختلفين أبدأ أسافر بدون حدود، وأفهم ثجافات مختلفة و هذا يثيرني كثير، بعد اللغة تفتح لك فرص عمل و تخليك تستمع بالأدب و الفن.